Sonare kuae jaeko mopeti tembiporu, oeka <noise> mbae i iguirupi <noise> <noise> yepe máti oï jae omombeu oesa <noise> yande puerevaera yaja ñavae supe jare yaiki jokua oï a gui